My favorite holiday I think la my birthday yeah because la one pah la gift from god so la why I like to celebrate a because is a gift from god so that’s my favorite holiday day.